हमूक अपडा बच्चों का खातिर अधिक गतिविधि करन कु प्रोत्साहित क्रयू चेंदू। जन की उनकी गैल हमूक खुद भी खेल्यू चेंदू जन की खेल कूद कु माहौल बनयूं चेंदू। जन की क्रिकेट, फुटबॉल, दौड़ आदि मंजी हमके ऊं गैल सहयोग क्रयू चेंदू ताकि जु है ऊ ज्यादा सी ज्यादा गतिविधि करूंन और उनकु शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही और अछू बन्यू रहु।